اذا ما كدرت افتح تلفوني وموبايلي خاصة اذا الرمز جلب يا اما انتظره بينما يفك الوكت مالهذا يعني مالرمز الغلط او احاول اشوف لان اني دايما اكتبها بورقة وارفعها ادور عالورقة الي كاتبة بيها كلمة السر بيها وارجع اكتب حتى افتحها